Dok mu yali, ɓe mu ke lok ɓe mwa jɨ kɨ mun. Mwa gam pì mbì tang mwa mùn. Ko punu mwa lep mun, ko mu po met ɗɨ. Mwa pò shit kɨ bi mwa mùn. Mwa shit bi mwa mùn, har ko mu du man shitòk ce mwa, kɨ pi te mu man ka mwa. Ko mwa shit bi mwa mùn kum man bi mwa. Mu man ran kɨ bi ɓang. Mu man tang kɨn mi ɓang. Ko mu pò met ɗɨ, ko har kaɗang yē pu gha ce mwa kɨ sar, ɓe met har ka da rù kɨ pɨpi, pɨpi kɨt kɨ pì mbìtang. Mbìtang rit. Mbìtang le mun ko mu nung ɓang. Mbìtang le mun ko bèt ke mùn, ko mu man bi mwa dung-dung. Ɓe yɨlɨ, shang shɨk kɨ yɨlɨ. Kɨ ye go kɨ yɨlɨ, Ka gomnati a? Ko gurm mwa ɗo mwa cɨn bɨ ɗa, ɓe yɨl kɨɓut ɗɨ, ɓe ji ɗadi kɨ mbìtang. Go ne ya ni kɨ tàng bi ka, ɓe to, ɓe kat nyɨ, ɗang kɨ tàng kò lok kɨni. Ɓe mpi ɗa ɗak-a ɓe bi mwa nang tè mbìtang ɗo makaranta ɗa, ɓe nyɨ kɨ rit sosey. <noise> Kuma cɨn ko mwa tàng bɨ ɗa mwa, kɨ mbìtang ɗa mwa, ɓe lē ko pak gurm mwa kàt shitcɨnɨ, kɨ mbìsar mwa. Mu shit mbìsar mwa ɓang. Kɨ dalili kɨ mbìtang ɗa mwa, ɓe pak gurm mwa kat shitcɨn dɨ gomnati mwa. Pak gurm mwa tàng cok kɨ mwa mwa. Ko mwa shit ngò ce mwa. Pak gurm mwa gama, ko mwa bè, ko mwa pò shit kɨnɨ ngò ce mwa. Har cɨni ɓe <noise> makaranta mbìtang ɗa, nyɨ kɨ, <noise> rit mùn sosey, kuma mu man rit kɨni. Rit kɨni ɗo lē ko mu canja. cɨncɨni, ɓe a nang pò kowe ɓe a nangteni mbìtang rit dung. Mpì a tàng bi ɓa man rit kɨni. Man bi ya man ka mwa ɓa man ɓang. Har ko munu mu tang lok, ɓe shang shɨk mùn, ko mu ka gyem mu lè ɓe mu shit mwa. Mu tus mwa lemet ɓang. Pak jep funu kɨni mwa met ɗɨ, ɓe mwa dàr, har ko mwa pò shit kɨnɨ ngo ce mwa, ɓe nga ni makaranta nzin-zini ɓe nyɨ amfani. Nyi kɨ rit sosey. Ba mpì mun gak ka, ɗang mpì gurm ne gha ni nen cɨnɨ, ɓe ken gurm ɗang-e ɓe nyi pò ròt kɨ mbìtang. Mpì mbìtang nyɨ rit sosey. <noise>